Enkoko nengirora ne'ngimanyiira ngu nkoko, ne'mbata nengimanyira, entajumba ne'ngimanyira nti egyo entajumba, endayi nengimanya nti egyo ndahi. <hesitation> Ebika ebyo byona mba ne'mbimanya.